Gny fahafantarako an’regny carte bancaire regny zao, ny hoe fomba angalanao vola am'fomba hoe <noise> malakilaky. Sady am’f- en sécurité, satria le raha igny zany <hesitation> izy aloha sokafa amin’regny mpiasan’ny banky regny aloha voalohany indrindra, de aseho mombamoba anao, kaontinao de misy mot de passe izy de zay le maha en sécurité anazy zany, le izy mi- misy mot de passe iny. De amin’iny enao mangalaky volanao na mampirim-bolanao.